حيواني المفضل هو الأسد لانني ارى فيه الجمال الشجاعة، الشهامة، يعتبر كملك الغابة و له هيبة عندما يمشي و عندما يغلق يغمض عينيه، فالأيد يعتبر حيوان جميل و ذو شجاعة و هيبة، و حتى الأمثلة التي تضرب عن الشجاعة والمال تضرب عن الاسد و بالتالي يعتبر هذا الحيوان مفضل لديا لما يملكه من خصال و صفات جيدة كالشجاعة والجمال و من غير ذلك من الصفات الجميلة.